Njiddaade siki e ndiyam ngam sabu ndiyam so tawii njillataa he window, jokkondir ko to ɗaɓɓu njillataa. Njiddere caɗeele ngam fitirnde window, holla ngam waɗde so tawii cuɓɓoraa hoto, nde waawataa njabbude ngam fitirnde window ngal